لما نبي نطيب <hesitation> أكلتي المفضلة اللي هي زي المحاشي محشي أكلتى المفضلة صراحة، أول شي اه نجيب اه مكونات الأكلة الخضرة معدنوس كل شي نجطعه صغار صغار واللحم والبهارات والزيت والطماطم كلها يتخلطوا مع بعض وتجيبي الرز وتصبيه عليهم، تخليه شوية يتشرب النكهة وتحشيه لو تبي تديري عصبان لو تبي تديري الفلفل الحلو المحشي أو محشي الكوسة كلها.